Kesilgan joyni iliq suv va sovun bilan yuvib, toza latta bilan quriting. Antiseptik surib, yara ustiga bog‘lov qo‘yib qo‘ying. Yarani kuzatib, infektsiyadan saqlanish uchun bog‘lovni o‘z vaqtida almashtiring.